O, tonla i tiju hei. Perzda tiju atxani ya uite hei. Ina in tean ga txina niya. Kan ina yansu uite oma. Ar tepo oma. Ar tehi kan tanpo txata unia kan duhuna kan eina tura hempo kan eizia niya. Zote bi sa zutean man txina niya. Sa zute ina hea. Sa zutean tan puna hea txani. Zote kan vulna ti alok na tepo oma. Uite kan vuluna tepo alok na tepo oma. Havangin hei tiang uite zote tehi ina kan vul hi atxalem ini. Keni tan tawani alok na txu ani txataka kan enkul. Ani txataka kan enkul. Ani tepo kan in tehi txataka kan enkul dunane.